וויזוי א בעזעם ארבעט, א בעזעם האט א שטעקן פון אויבן וואס מ'קען גוט אנכאפן און אינטן האט עס א אזויווי א שמאלע לאנגע שטיקל פון וואס ס'קומען ארויס אזויווי אזעלכע אזויווי האר אבער ס'איז מער שטערקערע <hesitation> אזויווי פלעסטיק, און ווען מ'- מ'לייגט עס אויף די פלאר- אויף די ערד קען מען צאמנעמען צוזאמען ש- די שמוץ מיט עס.